Jélⱥ re ýn e náa’ juí kié’ köö to kö, to ere lɇ ´mó, tojö <noise> juí kié’ ere uyyra yǿǿ’ <noise> ere jmⱥⱥ ra köö ‘ñǿ o ejö kóo’ dsa i jmóo ‘ñǿ kö’ elanún e dse sáa tá’ yǿǿ’ ere jmóot’a’ köö ‘ñǿ, kie’ tojö Kö ekoo’ráa’ etínaa’ lajy mýyý iⱥ mýjü edse yý kää kiǿ dxaa kieerá’ lakú jý mý tó’ lajy, lajy my tóoó, lajy mi dxⱥⱥ lajy, ejö juí kié’ tójö etínaá’ iⱥjü exa kiéerá’, taé kie’ náa’ ii iäjü, xa jmýy etínáa’ jy töó <noise> jy kuiⱥⱥ jy to jóo’ jy, jy tö nⱥⱥ j, e ñǿǿ juí kié’ kiä tojö, <noise> kiela’ jö xato e kuⱥⱥ ga kö’ jö edse tý lakú ´ñe ere juín ere le tü ‘ñǿ´re juⱥⱥ’ ra, la’ xin ‘ñǿ ere lé tü ere juýn lá’, jötu to e kuⱥⱥ gájö jö ekóo’rá’ lanún ere uyyrá’ yǿǿ’ ´ñǿ jÿÿ gá la’, kiela’ to jö uyy lakú tá’ dsóo tá’ y ka jlí yǿǿ’ ´ñǿ, kí xa jmýy edse jñíi yǿǿ’ ´ñǿ i jmⱥⱥ dxí jmⱥⱥ jötu dseli ‘ná’ uyy dsa yǿǿ’ jö edse jlí kö’ yǿǿ’ ñǿ kiee’ ejö juí kié’ to.